Vɛi mɔɛ aa boe. Aa boe. Aa tu jae kpɔŋdɛ wa lia. Vɛi mɔɛ aa tu jae kpɔŋdɛ lia. Aa gbasajamba lia. Sakiiɛ! Vɛi mɔɛ aa wa lia. Kaka sakiiɛ! Tu jae kpɔŋdɛ. Vɛi mɔɛ aa lɔŋfeŋ a nu mɛ nu. Vɛi mɔɛ aa soŋda fɛe aa ready wundema koe ya, ya koa, tu jae kpɔŋdɛ. Aa ma tae, ai gbasajamba taa. So vɛi mɔɛ, vɛi mo tiitiiɛ, anda gbasajamba bɛ tu jae wa lia anua lɔŋfeŋ a koa.